نعم يجب أن يشارك جميع الناس في التصويت في الانتخابات لكي يكون <hesitation> رأي الأغلبية هو الساري في البلاد <hesitation> يستطيعون من خلالها التعبير عن رأيهم وعن تنصيب الشخص الذي يرونه أفضل بالنسبة لمستقبل البلاد.